זאכן פון די אקטאפוס און איר אייגענארטיגקייט איז קודם זיי האבן צוויי הערצער, איינס איז צו אטעמען און די אנדערע איז פאר די בלוט. זיי האבן בלויע בלוט און זיי קענען זיך זייער גוט באהאלטן.